Ke klënë një mik pë ftet i mirë për mua, kontinuar të jeç një mik i tëmbël, me të çilin u mënd flas, mënd konfidharem e më përqen se dajëm bashkë, se viaxharjëm, se bujëm, se divërtiremi e <hesitation> të haristis.